San’at orqali san’atkorlar insonlar ongiga judayam katta ta’sir ko’rsatishi mumkin. Oddiy kino orqali odamlar ongiga har qanday narsani, har qanday fikrni joylab qo’yish judayam oson hisoblanadi.